A nga rô azafady, afaka aherinandreo amena anahy ve menu mban'ny taratasy le nanoratako le kômandiko fa raha sy ty agny kômandiko takeo e, sode na- <hesitation> famadikandreo aminà kômandin'olo hafa, fa lasopy legume na- nikômandiko a de karaha nataondreo lasopina laoka ndraika karaha sy marina aminahy zany, volako hiala an'io a de sarotiny zah amy raha nikômandiko.